Fampiasan-tenan'ny amboa iregny aloha ny fahitako anazy an! Izy ireo an, ze mirenireny fona mako ataon'io. Tsy dia dena dia fantatra loatra hoe firy lôtra ny farana anazy fa mirenireny eo an-tanana igny. Sady tanana rehetraretra, tongany aby, eo ihany izy mihodikodigna mandeha atsy mandeha ary. Zay aloha ny fahalalako anazy io e. Tsy dia nadiny lôtra.